Kǝ le ekeri náa ta erikǝ ŋba paa yɨ lóo ru okuriyǝ kururu wǝ? Náa taa náa taa bwereni warǝ pɨ lóo pwo kusukusuyǝ, náa taa ne erikǝ. vǝnɨŋ pɨla caa ŋwɨ sɩsɩɛrɩ wǝ pɨle yee no oyupɨrɛ kɨtɨŋkǝ wɨ lee ri oyu, wɨ láa sʊmɨ wɨ láa camɨkpɛ erikǝ ŋbaŋpa. Wǝ nǝ tɨ mɨŋ taa kɨkɨroŋkakǝ lo owokǝ koturu pɨla sɔ vueyǝ na nya gɨroŋkpakpaarǝ na tɛ ŋ ɖi paape we wɨ lóo ru okuriyǝ. gɨroŋkpakpaarǝ jeŋceŋ o lóo wo wɨ lo ko lǝ kotoku ma alafatʊʊ paa kaŋfɩ wɨ láa camɨkpɛ sɩsɩɛrɩ náa lɛ mɨŋ taa keriwɨsa pɨ lóo pwo ǝkǝnɨŋ ŋŋ ri o gɨra amaa ri kǝŋŋ mɔrɨkpɨrɛ pɨ láa ca anyɩŋ mɨ pɨlo toŋkpɨ mɨŋ apɔŋbǝ pɨ kpi mɨ ǝyǝnǝ peni pɨlǝ sǝrɨ pʊla tuisa swuyǝ mɨ ǝyǝnɨ peni pɨla kʊla sɩsɩɛrɩ paa wɨ lóo ru okuriyoo we náa taa wɨ le erikǝ, wɨ ri keriwɨrɛ wɨ láa sʊ mɨ sɩsɩɛrɩ. paa rɨ ekeriyǝ kɩɩkɩ wɔɔ, vueyǝ láa sʊmɨ mɨŋ teeri. paa ŋwe lóo ru okuriyoo. o foŋ ko ekeri vueyǝ pɨ lǝ́ǝ sǝ vueyǝ alafatʊʊ, kotoku. erikɨceŋceŋ wǝǝ. oturu we wɔɔ wɨ láa lɔ okuriyǝ. we mɨŋ kpirɨ me ewiyǝ wǝ na sɔ mɨ vueyǝ ne ri wɔɔ oturu wɨ ponu. paa mɨŋ noko tɨŋtǝmumuŋwǝ wɔɔ, Vueye láa camɨkpɛ paape wɔɔ lóo ru okuriyǝ oturu nɨŋ ɖɨ ŋwɨ oturu neke ri rɨ wɨrieŋkpǝ amaa nekerirɨ katɩ poŋpiyǝ. Kɨto ekeriyǝ lǝ ǝyǝ náa taa erikǝ wǝǝ bwereniwarǝ, lǝ̌ gbǝ warɨsa náa taa rɨ, vueyǝ náa taa, mɔrɨkpɨwe pɨ lo toŋ pɨle kpi pɨlǝ sǝrɨ otuyǝ pɨle kpii sɩsɩɛrɩ wɔɔ mɨŋ gapikǝ oturu kɨ kpi rɨ mɨrɨwe wɔɔ, náa taa kpɨ ŋgbe paa yɨ ekerisa yɨ lóo ru okuriyɨ ŋpa.